ما انطيق نستغني عن البلاستك بس انطيق نقللو او نعملو اعادة تدوير هاي احسن ما نحظرو لان الحظر انو ما غاح يفيدنا شي مجرد غلاء بل البضائع وهذا الزمن ما مال غلاء لان المواطن بعد ما اطيق بعد انو يشتغي شغلات اكثغ من طاقتو ولا اكو راتب يكفي حتى يشتغي هاي الشغلات الغاليي.